Karazagna matiera atao ampianaragna zao ai, misy zao malagasy, de misy <hesitation> SVT, de misy français, de misy anglais, de matematika koa o, de physique a, <hesitation> chimie a, <hesitation> philosophie a, de espagnol sy Allemand.